Da sarotsy zany ny hahatratra fiaraha-mony tonga lafatsy zao satria maron ny fahasamihafà misy eo amin'ny olo, misy zao ny filana tsy mitovy, misy koa ny fomba fijery samy hafa, kanefan y azo atao avao ny miezaky manatsara ny fiaraha-mony.